طلع الكتب وخلي اللي تبيه واترك الباقي نضف الرفوف بقطعة قماش حط الكتب مع بعض روايات مع روايات علمية مع علمية حط الكتب الصغيرة في سلال او صناديق كل فترة شوف الكتب وننظفهم وبس كذا تنظيم سهل وسريع